Okuyamukula epulo ndyoka otandi li yamukula ndiikolelela kunkene nda ningile oshituthi hango shandje. oshituthi hangano oshaanawa oshooka sha longekidhwa komuntu inaaya kohi yethindakano nenge iteeshi ningi pamaholela. a holele ntumba nenge ngandi kutya okwali ena oshituthi shili ngiini. Shampa ashike wushi kutya owuna shi thike peni nenge owa longekidha shi thike peni. inoo tala kutya aantu otoya wu ya pe shike ya kumwe nengge ya kutee. aantu kuna esiku wuya kutithe. kuna esiku wuya kumithe. kutya owu kale wa longekidha oshituthi shi thike peni. oo oshituthi oshaanawa kungame shohango. elongelokumwe pokati kaafuko yeli yaali. to longekidha ashike mbyono. iinima mbi yili po ohema. yomukulukadhi ndjono ofeyi. oshuta yoye. uulinga weni. ongombe yoku gonda. nongombe yoku tsela. So yimwe mbiya ngele otayi yapo nayi kale toti kutya o- omagano. omagano ga gwedhwapo oku ninga oshituthi sheni oshaanawa. kakele okutya omuthindo otandi tsu mpono kutya oshituthi oshaanawa ooshono sha longekidhwa inaashi tala komaholela. kwaambi yimwe po yali iiwanawa nenge niingi. kakele okugya ashike longekidha oshituthi hango shoye naashi wuna. shiikolelela miiyemo mbi ho mono. kuu ka hehele. ngoye wuka iyadhe wuli moongunga konima yohango. So uumba naasho wuna oto kala noshituthi oshaanawa. Ohango aluhe oyina ashike oku pita kutya opena nasha nenge kapena sha. shampa ashike wa longekidha mbi ya simana otayi piti ashike